Ny karazana vorona fantatro: misy ohatra ny voromahery an, ny papango an, ny maritaina an, ny fody, ny tsikirity, ny <hesitation> ny fody, ny, <hesitation> inona koa? ny vintsy an, ny ankoay an, ny papelika.